Este náac ruhunan tzín riú stóhon rutohoban riú stóohn rudzia téhen riú stóhon ruziáhan este gadzínan astáh ruhunan tzín chin chuhutéhen lueguzi rgohoban. guba´yih, luegu shgohoban recogedor, par gutiaha dxídshi dzalóhon gutohoban pa pasillo, de pasillo chxí ruhunan levantar garatih rah bota nin rihira cubetah chxídzi. nin núhurah gahcan guidohoban guibia tehen tin par gahca guiyo´bah guiyobah tuhbo yáhga yáhxun, shtáhgan batahguin, nahpa gadxetih bataguinchxi gutiáhan. dzú tuh botin nin náha ruchahan basura, chalóho gunan gan richxí chxí chxí guto, chalóh gunan gan gutohoban chxí chxí guicpahan tuhbi este cubetah ñizah nin dzúhu. gucháhan núhun cloro lóhon gucháhan núhun vinagre lóhon rucháhan núhun fabuloso lóhon chxí chxí shdxibin este pasillo, ahn buihin gan pasillo, dxigah náshi. shtáhan chxí chxí guiréga lan lóho nédza gaduhubi ruá lehe, gadúhibi patio, gaduhubi lóh nédza, rutoho bañin rutiáhan dxídshi rutiáhan hasta ýuuyin nin rdóhobah. guicahanin guchañin lóho recogedor chxí chxí ruhulañin dxáhan tuhbi yáhguin tin par ay gu rulañin lóho botah basura gana´dxa batahguin gana´dxa basurin ruchahan lahan. botachxí, chalóho an buihin gan lóho nédza. Chxí chxí gadidxila gahn láhan este astáh rdzúhu camión gutohoban galóh, gutohoban chxí chxí este huhu como núhu bwecu láyih chxí chxí chxí gucháhan núhun cloro lóho ñizin. binechu dxigah shtáha nashín, gadubith lóho pationchxi rutohoban an buihin gan layichxí chxí chxí dxiuh garin láhan ñúhugah dzohobalóhon. igual gahca guba´yih cun este, recogedor rutohoban shgoban muebleraa shgoban yáhga shíyihraa, mue´dshin raa, gu chxí chxí gadidxín láhan cocina, gutohoba lagahn. gutéhe dzaran gadxé trashta, gadxé trashta chxí dzi nin ríhi nahpa guidxi bin dxigah nashí shtáhan rudzibañin, chalóho gudziá tehen chxí chxí gudziáhan láhan cuartorah. chiopa cuarto rutohoban rudzia tehen dxia cah shnédedzarah la´dxi, dxia cah shnédedzarah, tin jóscah guiñáha láhan ñúhu, porque si buel ay guibiatéhe ra nichixí. pues ay shñáha dzácahn láha ñuhu, an guyalóho batóhobah an guyalóho chxí chxí gucahan guicahan chiopa chohnna la´dxin gugadxín tuhbinan chxí chxí dshuñin lóho ra tele. loho ra mueble, lohoraa modular, lohoraa ventana, lohoraa vidru, lohora garatih protector nin náha nin nahpara yúhuchxí chxí chxí guicaha ñin guhunan ñin sacudir. gadubi tih láhan cocina nahpa dxigah nayá rudzianan este estufa, guidxibirah parrilla chxí guidxibirah chxí láhan refigerador nahpa gua´c han shícah trashta núhu Shíca comida nin ay gadxúyih nahpa garéhen chxí chxí chuhu buihiran guidxibirah trashta guidxibih, dxigah náshi shtáhan chin an buihin gan buihinan garah nichxí. chxí chxí chéhe cahan este par guhunan trapear lóho ñiza nin ruhunan trapear ruchahan cloro, ruchahan vinagre, ruchahan fabuloso, shgohoban trapeador shgohoban. chxí chxí bay gudzalóho cayuhunan trapear, chalóho gunan gan nichxí riú stóhon shdxíbin garatih chuhu téh lagan lán baño chxíbi lagan tishi pared chxí, chxíbin. garatih guidxibirah taza, guidxibirah astáh radzá bwín guidxibih, chin chalóho guhunan gan nichxí ahn guhunla gah la´dxin nin buihinan ocupar como ya láha. guyu dxímah chxí chxí guicañin chxíbiñin binechu binechu chxíbiñin chxí chxí gudzianan ñin este guibíyin per dzigah shtáha náshin, dzichi náha ruhunan este tzín. astáh riáhan, richxí ruhunan, dxiu garihim an guhun gan láyi chxí an dxielda lahgah ríh ruá yídzin, dzobalóh gahlan, igual, guiyoh bah gui biah téhe guidxibirah. trashta guidxi bih gadxé tih nichxí riu stóhon rúhunan binechu rudziánan nayáh, dxigah chula riahnan ca´cah ruá yúhuraa astáh rúhunan este rudzia téhen ya dzigah este. buehla gudziáhan lóho yúhuyin raa binechu gadzinan lóho este, lóho yúhuyin ruá yúhu astáh nahpan ruá yúhu buel nahpan dhxídhxin buel nahpan.